Ou ovae seve mboapirupi mbaravikiregua jare oyemboe vaereta iparaviki ombou jokoropi, jaeramo se mae pituyave misirai se correo electronicore oimeta kia ombou siempre seve miari